Aj cu uj acapacu unguiets arlok umbaj umbasu unguiets arlok este ñusoshuk arlok ñuso luu arlok ñusoc vielt arlok atowand <noise> apa conguiets jot jotch napat unguiek guey arlok atowand ñiuso que este <noise> guarcosh ajoyul donguies altield atowand nisoc este vielch arcarraj don guiest par parmarraj kield pujñiet atowand arlo keste ñiuso acajoyu aloliul de unguiets ñuso panguyew entonces meawand este uke pues ñibeu atokey mer mereste lamarangu este wes vikia juow atuymich ajey jey de unguiets y atokey y ayam akier y atotowand este meawand nu que pues ñibeu inter unguiets gumameyuj. <noise>